زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گانے یا آڈیو بک سے ایک چوز کرنے بولے تو۔ زیادہ تر لوگ میوزک کو چوز کرنے والے کائیں کوں بولے تو، بہت سے لوگ گانے سننا زیادہ پسند کرتے۔ وہ تو کائیں بھی ملتا، تم کو فون میں بھی ملتا، کائیں بھی ملتا۔ آڈیو بک بولتے وہ ایسا <hesitation> نیا سا چیز ہے جو مارکیٹ میں آیا ابھی ابھی۔ اور اُس میں <hesitation> جو میوزک ہے، وہ ہمنا بہت آسانی سے مل جاتا۔ لوگ اکثر گانے سننا پسند کرتے۔ زیادہ تر جو لوگ پہلے سے سنے رہتے، وہ نئے گانے سننا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ گانے سنتے وقت ہمنا پورا دھیان لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تو آرام سے بھی سن سکتے اور اپنے دماغ میں بھی آرام سے جا کے چھوڑتا ہوں۔ جبکہ آڈیو بک جو بولتے، وہ ہمنا نئے چیزیں سیکھنے میں ہیلپ کرتی اور ہمارا جو بُدّھی ہے اس کو بڑھانے میں ہیلپ کرتی۔ آپ کو گانا سنے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ <hesitation> آپ کے جو ٹینشنہ ہے یا جو بھی آپ کا ہے وہ سارا کم ہوتا ایسا لگتا۔ اور موڈ تمہارا وہ بہتر ہونے میں ہیلپ کرتا۔ اور بہت لوگ ایسے بھی بولتے کہ وہ ان کا درد بھی کم کرتا اور کچھ لوگوں کا درد بھی بڑھا تھا۔